Tarahi be nyibaalu gargajiya, pawne be ndefu. Be do mari babal tarihi duudum ha lesdi mai je humbe yahata larina gite mabbe ko Sali ngam be anda habaruji nane, himbe fere to yehi ha totton do mofta yewta jala hosa hotoji.